<hesitation> Ny fomba fanasagna lamba ami tagnana <hesitation> alaigny le <hesitation> rano, a <hesitation> taovigna vovotsavogno de afangaro tsara vôvontsavogny de avarigna akao lamba de igny avake amnjay hosonkosohigny le mizaha partie nle maloto anao de hosonkosohigny mafy am tagnana igny de rah vô m <hesitation> mihôsonkôsoko igny de afaka oazy ny loto am lamba satriao izy miaraka aminy vovontsavogno.